Me son pròprio demoou à vedde questa pellicola. L'ea do tempo che no veddeivo un film coscì bello. A stöia a l'é interessante, i attori son braviscimi. Chi sà che un giorno no vaddo à veddilo ancon unn'atra òtta. Fòsce porriëscimo anâ insemme ò con atri amixi e vedde se ghe piaxe ascì à loiatri